Jari iya injo punna lasassaki baju, nu gampangji sebenarna, punna lassasaki injo ki allei baju nu jammang a, nu maenga ni pake, ki allei nampa punna maingi injo pole kialle ki ngalleki baskom, baskom bakka a, ki panai kunjo sassangta nampa ki sare ere, ki sare naung sabung, mingka aki ba'lalo pole ta'lalo lohe sabunna ka biasa intu lambu-lambuangi pakeang a, jari punna raha mi injo sabungna ki rendam mi rolo, ki rendangi sabung, ga'ra mae <hesitation> sijang ruang jang, jari punna kitte ngasemi injo ansulu rakingna <hesitation> kiallemi ki sika' mo, na punna maeng injo pole ki sika' ki anumi, ki na punna maingi injo pole ni sikak ni soloromi, na injokan punna soloroki sassang biasa tappingruang, punna sikalija intu pole kodi kalia i ka lohei ji busa-busanna, jari injo punna soloroki sassang pinruang, nu sikalingna biasa <hesitation> punna maing ni soloro ni pa' maraeng isse baskom na nampa ri pa <hesitation> ki sare pole ere kibilasa ki solori pinruang i ki solori pinruang, kisare i naung anu <hesitation> apa isse inni kisare i pengharum <hesitation> downy biasana do, na hau-hau to papakean a jari punna maing injo kisarei pengharum ki rendam mi rolo garra mae. Annang pulo meni', jari punna maeng ki rendam, <hesitation> lampa maki anui, patitti i, jari punna maengmi injo pole ki patitti, nampa maki pangnging i, punna ballo-ballo cuacayya rarang-rarang alloa tala maing bosi, <hesitation> punna elekna ki sassai, ele'na ki panging i ki engkami punna <hesitation> asara i sebelum mangaribi, ka kodi intu sassang a punna bangngi i pantarang mae iya, <hesitation> punna maingmi injo pole kiallemi sebelum mangaribi i, nampa laki lappamo ki nanro haji-haji ri lamaringta.